Ekyerinywa ekyanganzire, yeyisande, eyisande yisihire keghe bakakolhayu bathya; iyisande ghukathwa ebisubi iwabithalikirira, abandi bakabitheka omwakyuna ibabiswika kwebirere, iwabihatha byabiryera, iwa- iwayathwa obunyatsi, iwabitha omwabunyatsi ahakathikathi, iwabitheka, ibinengomwanyungu kwisi omwabafu. Iwatsuka eribihimatha, abandi baka bakabiryathaku neribiryathaku ibabikamulha omwabisandu paka ahabukendithwikira. Wamanza yithwike lhuba, ghukabya iwabirihuhya amaghetse iwithamu, amaghetse manyoho awahuhire, iwakama. Yikabya yabirithwika iwithamu ibwa maghetse amabisi. Iwihamu ebinanga, ebikanzi. Neryo iwa- iwa enani eyisande yikibya yabirilhwamu iwithayu omwanyungu, iwatsumbayu. Ghukabya wabiritsumbayu yabirihya, iwalinda iyaholhoka, iwasengejayu, yikabya iyamabirihika eyerinywa.